بما أني طاهي وعماني وبمسابقة، أكيد الطبق اللي بقدمه بيكون مندي عماني، ليش؟ لأنه طبق يتميز بنكه فريدة وطريقة طهيه تقليدية، بستخدم رز بسمتي مع لحم مندي وتوابل مثل كمون وزعفران، أعتقد إنه بيفوز، ليش؟ لأن المندي يجمع بين الطعم رائع وتقديم جميل ويعكس تراث عماني، وممكن أضيف كمان لمسة عصرية بتزيني بالأعشاب الطازجة والمكسرات.